يتوقف على نوع الرحلة. إذا الرحلة للاستجمام يفضل الواحد يذهب مع مع شريكه، أما إذا كانت رحلة استكشافية ممكن مع الأصدقاء، يعني منطقة مثلا وعرة أو صعبة أو صحراء تكون مع الأصدقاء.